A tapere kiarupira yajatavae, mbaeko yarajata, yarajatako korepoti, tembiu, temimonde, jaeramiñovi yarajata <hesitation> ñanekamiu irepuesto esa maratu oiko yave yandepueretako taperupi yapita yake opa mbae jokua yarajata yandeyeugui